Misy karazany roapolo ny vorona fantatro eto amin'ny fireneko nefa mizara roa nefa ny tontolo misy an'izany misy ny any anaty ala, misy kosa ny ompiana anaty tena toerana fitahirizana voajanahary ary voahambina.